Бале, кӯршабпаракҳо болҳои худро на танҳо барои парвоз, балки барои дигар мақсадҳо низ истифода мебаранд. Онҳо бо болҳояшон худро пӯшонида, гармӣ нигоҳ медоранд ва аз борон ё хунукӣ муҳофизат мешаванд. Ҳангоми истироҳат, кӯршабпарак бо болҳояш худро ба монанди кӯрпа мепечонад. Инчунин, баъзе кӯршабпаракҳо бо болҳояшон ҳашаротро дошта, ба сӯи даҳон меоранд. Ҳамин тавр, болҳо барои кӯршабпарак на танҳо василаи парвоз, балки воситаи муҳофизат ва ғизогирӣ низ ҳастанд.